راح اختار الجدرة على التحدث مع الحيوانات، كيف إنه أجدر أفهم مشاعرهم واحتياجاتهم، فالتواصل مع الحيوانات مميز وشئ له طابعه الخاص، وكأنه انفتح لي باب عالم جديد من الفهم، لكن التحدث باللغات صحيح بيعطيني فرص كثيرة للسفر والتواصل مع الثجافات الأخرى، لكن لن يعطيني نفس العمج مثل التحدث مع الكائنات الحية.